ฉันไปกดเงินอยู่ตู้ ATM ฉันกะบ่ได้กะบัตรเดะละ ฉันกะมีแอปพลิเคชันเนาะ ฉันกะสแกน โลดแหล้ว ถอนเงินในแอป

กะสิบัตรเครดิตตั่ว รูดเอาในห้างโลดแหล้ว ขี้คร้านกะเงินเจ้าของอะ ค่อยไปกะหนี้เอา

เวลาฉันสิไปซื้อของออนไลน์ ฉันกะบ่ได้จ่ายบัตรแหล้ว ฉันกะสแกนจ่าย เก็บเงินปลายทาง TrueMoney Wallet โอ้ มันทันสมัยแล้วไปกะบัตรอิหยัง

ฉันบ่รู้คือกัน น่าสิเป็นพกเงินสด เพราะว่าปกติแล้วฉันสแกนจ่ายอย่างเดียว บ่พกเทิงเงิน บ่พกเทิงบัตร เงินสดล่ะมั้ง

มันอาจจะมีความปลอดภัยระดับหนึ่ง เพราะว่ายามเฮาจ่ายเงินสดจั่งซี้ ห่าเฮาตาฝาดจ่ายแบงก์พันไป ตายพอดีเขาทอนมาให้ยี่สิบบาทจั่งซี้ เกิดความผิดพลาดได้

น่าสิปานกลางไป เพราะว่ายามเฮาจ่ายเงินสดจั่งซี้ แม่ค้าทอนให้เฮาผิดแล้วเฮาบ่ได้นับ ตาย ซวยเฮาอีก

ฉันมักพกบัตรเครดิตไป เพราะว่ายามเฮาสิไปจ่ายของจั่งซี้ เสียบเลย เพราะว่าเฮาบ่เฮาค่าเงินของเขาไง เดี๋ยวเฮาจ่ายผิด ซวยเฮา

ฉันมักจ่ายผ่านโทรศัพท์ เพราะว่ายามบัตรเครดิตจั่งซี้ เสียบไปปุ๊บ ตัดเงินเฮาไปแล้ว แต่ของเขาบ่ทันตัด ซวยเฮาอีก เฮาต้องมาท่าระบบนู้นนี้นั้น เสียเวลา

คันบัตรฮ้างข้อยสิไปธนาคาร ไปแจ้งเจ้าหน้าที่ว่าบัตรฮ้าง สอบถามเขาว่าสิเฮ็ดจั่งใด

กะยุ่งยากอยู่เพราะว่ามันต้องกะข้อมูลหลาย เอาง่ายง่ายข้อยขี้คร้านกรอกละ

กะยุ่งยากอยู่ เพราะว่ามันกะข้อมูลหลาย ข้อยกะขี้คร้านพิมพ์เว้ย

เคยใซ้อยู่ เพราะว่าอยากลองใซ้เบิ่งว่ามันใซ้จั่งใด พอใซ้แล้วใซ้เลยบ่ใซ้ เพราะว่ามันเปลืองเงิน

ฉันว่ามันเหมาะเดะ เพราะว่าหั้นคนบ่มีเงินสำรองจั่งซี้ แบบบ่มีเงินจ่ายค่าบ้านค่าไฟก่อนกว่าสิได้เงินเดือน กะเอาบัตรเครดิตไป เอากดเงินสดออกมากะก่อน

มี เพราะว่าห่าลางคนน่ะ แต่ละคนมันบ่คือกันอะเนาะ ห่าลางคนกะมักผ่อน ห่าลางคนกะมักจ่ายสด

บัตรเครดิตเหมิดอายุเหมิดถิ้มซั้นตั่ว

ฉันบ่เคยมีปัญหากับธนาคาร

ฉันบ่เคยโทรไปแจ้ง เพราะว่าฉันบ่เคยมีเรื่องอิหยังที่จะต้องไปแจ้งแหม

ฉันกะขอยืมหมู่ ยืมพวกซั้นแหล้ว ยืมเงินสดคนข้างข้างก่อน เพราะว่าแอปมันกะบ่ได้

ฉันว่าแบบโทรศัพท์ดีกว่า สะดวกกว่า เพราะว่าเดี๋ยวนี้โลกออนไลน์เนาะ เฮาเฮาพิมพ์เอาแหล้ว ไม่จำเป็นต้องไปฮอดธนาคารเฮ็ดอยู่บ้านเฮาได้

อาจสิบ่มีผล เพราะว่ามันเป็นการบริการของเขาอยู่แล้วที่เขาต้องแก้ปัญหา

ข้อยกะมักอยู่แหล้ว เพราะว่าคนอีสานห่าลางคนเขากะฟังภาษากลางบ่รู้เรื่องเนาะ พอเว้าอีสานได้ เออ กะเว้านำกันรู้เรื่องแหน่

กะสิลืมรหัสผ่านตั่ว ปัญหาใหญ่แหม เพราะข้อยกะเป็น

ข้อยว่าเป็นเรื่องที่ดี เพราะว่ายามแจ้งปัญหาจั่งซี้ คันช่องทางเดียว โอ้ คือสิต่อคิวกันหลายคัก คันหลายซ่องทางซ่องซ่องคือสิดีอยู่

มิจฉาชีพหลอกเอาเงินนั่นตั่ว ดูดเงินธนาคารน่ะ

อาจสิดีกว่า เพราะว่ามันรวดเร็วกว่าคันเฮาแจ้งโทรศัพท์ผ่าน call center แม่นบ่ สั่วเขาสิประสานงาน สั่วสิหยังอีก โอ้ นาน

ฉันกะคาดหวังว่าเขาสิแก้ปัญหาให้ข้อยเลยนั้นตั่ว

ข้อยกะสิแจ้งว่าอยู่ซื่อซื่อเงินมันกะหายไปทั้งที่ข้อยบ่ทันได้กดกะ เบิ่งให้แหน่ว่า ตรวจสอบให้แหน่ว่า ผู้ใดกดไป กดอยู่ไส

กะต้องกะมั่นก่อน กะท่าเขาแหน่ เพราะว่ามันกะต้องเป็นไปตามระบอบระบบเขานั่นล่ะ

ฉันว่ามีความสำคัญคัก เพราะว่ามันเป็นหลักฐานกะคือจั่งตอนกะไปแจ้งตำรวจนี่ล่ะ

อาจสิเป็นประเภทที่แบบกดเงินบ่ออกซั้นล่ะ ฉันกะบ่ทันได้รู้คือกันเรื่องนี้

ข้อยกะคือสิบ่ได้แจ้งดอก เพราะว่าเขากะน่าสิรู้อยู่

ฉันว่าน่าสิเป็นเว็บไซต์ทาง Google แหม เพราะว่าเฮาแบบคีย์ คีย์ คีย์ พิมพ์ พิมพ์ พิมพ์ไป แล้วเราท่าให้เขาตอบมา อินเตอร์เดะล่ะ

ฉันว่าที่เพิ่นมักซื้อประกันชีวิตให้แบบลูกหลานเหลนโหลน ปู่ย่าตายายอะ กะคือยามเพิ่นตายแม่นบ่ กะกะสิได้เงินค่าประกัน ฉันว่านะ

กะยามเวลาเกิดอุบัติเหตุอิหยังที่บ่มีเงินสำรองอะ เขากะสิออกให้กะก่อน กะกะสิแบบบ่ได้จ่าย ห่าลางเที่ยเกิดอุบัติเหตุกะบ่ได้จ่ายหยังเลย เพราะว่ากะเฮ็ดประกันไว้

ยามฉันไปเที่ยวในจังหวัดแม่นบ่ ฉันกะบ่ได้ซื้อประกันเดินทางเดะล่ะ เพราะว่าฉันกะเที่ยวในจังหวัดแหม บ่ได้ออกนอกประเทศแหม กะจักสิซื้อเฮ็ดหยังแล้วเว้ย

ฉันว่าแล้วแต่คน แต่สำหรับฉันน่ะ คุ้มอยู่ เพราะว่าเวลาตายหรือเกิดอุบัติเหตุแขนหัก ขาหักจั่งซี้ เขาจ่ายให้เฮาเบิด